पोचा से तउ एक गहीरो हिस्सा है। काहे के मारे पोचा एक ऐसी चीज है। जो हमारे घर की गंदगी को साफ करत है। और पोचा भीजाई के अगर हम लोग जमीन पे फिराई देत है। तउ वइक दम चिकनाये जात है जमीन। और हमारे घर में तउ लड़कन ते पोचा लगवाओ जात। हमई दिन में एक ते दुई दाए पोचा लगवाओ जात। हम लोग पोचा रेडी मताऊ खरीद सकत है। या अपने घर पे कोई फाटो पुरानो कपड़ा होवाए। ऊते बनाये सकत है। वैसे घराए तो फटे पुराने कपड़ाई वालों पोचा चलत है। काहे के मारे पहिले एक दाए रेडीमेट वालो पोचा लाओ हतो। बाओ बालो बिचारो टूटी गओ। इत्ती घराए पोचाई लागत है। पोचा तुम्हाए हर घराए मिल जाई। काहे के मारे हर घर में सफाई होत है। और पोचा एक ऐसो साधन है। जिते हम लोग सफाई और आसान बनाये सकत है। पोचा से तउ अब एक गहीरो जुड़ाव हुई गओ है।